الإتقان والجودا, نشوفوا كيفاش الفنان خدم الخدمة متاعه, هل فيها تفاصيل متقنا ومتناسقا في الالوان والتقنيات المستعملا, بعديك نشوفوا الإبداع والأصالا, أي عمل فني يلزم يكون فيه إبداع ولمسا خاصا, وأصيلا, تأثيره العاطفي, نشوفوا كيفاش العمل متاعه أثر برشا على الناس وإلا لا, نشوفوا التواصل والرسالا, إذا كان العمل هذا وصل رسالا للناس وخلت فيهم ذكرى.